پنچیاں اپنے آلنے بناؤن دے طریقے تے۔ پہلا، پنچھی درختاں، بھٹّے، جنگلاں، شٹاناں جائے مارتاں تے آلنے بناؤندے ہن۔ تھائیں سرکھیت اتے شکاریوں توں دور ہونی چاہیدی اے۔ دوجا، سمگری کٹھا کرنا، تانیاں، پتے، ریت، پلاسٹک، پنچھی تے ریشے آدی ورتے جاندے ہن۔ کجھ پنچھی، کریاں جاں چپ چپے مسالیاں دا وی ورتوں کر دینے ہن۔ تیجا، کونسلا دی شکل بناؤنا۔ پنچھی، سمگری نوں جوڑ کے گول، کپ، پلیٹ جاں سُکھم آکار دے کونسلا بناؤندیاں ہن۔ چوتھا، اندر دی پتّی تیار کرنا۔ کونسلا دے اندر نرم سمگری رکھ کے انڈاں لئی بیڈ بنیا جاندا اے۔